Je'e poch tyëx jue nak yajtunyë yaj xa'ajyë ko'o xë t'su'u jyadyë ko'o pëk ko'o ukë jadun yë y este më nak kay yaj këyën ji'i pochpëbë mi'it nak yaj tuñ ko'o xë t'su jyadyë.